Zakirai mohima bani adam idan, awalinkelka salainga ken famawaidtana salinamin, quraninga faken garinamin kotob wake girina firgkan fa zakirain timama girinamin <hesitation> timiko lonjokan falafa noga jo keynamin moshwarina fa noga jo wida keynamin sogel fa jokan jotora haja inga domija supermarketoka wala sogel tojan limija hajainga wida keynamin toshimoni zakirai mohima bani adam idogo.